طبعا خليني اذكر لك ثلاث ارقام. خمسة وعشرة وخمسة عشر لما نجمعها خمسة زائد عشرة زائد خمسة عشر تساوي ثلاثين النتيجة هي ايش? النتيجة هي ثلاثين الارقام ارقام سهلة والنتيجة واحدة <hesitation> عليك التفكير بسرعة و <hesitation> ببداهه